Fomba fanokafana tavoahanginà divaigna aminà fisintonana bosoa anh, fahafantarako ananjy alongany anh <hesitation> le asatokanao amin'ny i raha amin'ny tavoahangy akeo i fisintomana bosoa iny anh de ahodinkodinanao karaha magnodina ter- <hesitation> tournevis io mandrapa-iakarany sy ialan'ny raha igny amboniny akegny zany.